Wae ma nusa behe, nusa beho le sa sepu yele mamau le hole mayana dow. Ei lua ala la yelu sasapui ei tiko nodi lokai epai do ima tatal dok tapi yelu <hesitation> sapia kau pei <hesitation> pa e'sapia yadono dosi heta elu si ana helu wai luma lei ninena do ei lua hapiase mo ima tatau bo'o ne ie lau do'e yaka madela mayana do, do'i matatau nau dose ahono haik tuelu dene selain ise koi lua, eiti koi lua alala yelu nelodi lokai.